Sì, porque se siente dolor porque uno. se siente como que no que maiahmactequilia otlintle. sa tictlavilcoua, pero, pero, tlo ticneque cuavitl. ixtiequile otlintle ya noihqui arbol nuihqui. mosentiroua cuali, ¿porque? porque ticmacaticah. otzintle ua para que amo yeh oquiyini pos que cayeh. quemeh tocuah yeh nictlavilcova cuavitl, noso pues, nun arbol porque amo nihpia otzintle tlen nictequelis. porque nica oca techvaltaroua otzintle.